Ebibulyo bibiri ebyangangabulya inganza eribana emya emyatsi eyihambangene okwamundu. Okyokubanza, ingibulya indi bambwire emibere eyomundu kundi bamambwira emibere yomundu ibakendibya ibakambwira esyangesu siwe, ebyakakolha ebibuya, nebyakako nebibi ebyakolire kwisi ebyangabya inakakolha, kwisi ebimuliko, neryo <hesitation> kundi namabulya ekyibulyo ekyo, ngabya inganza eriminya ebyosi ebimuhambangeneku, emibere yiwe, ngasire ngakulire athi. Kalyathi, keghe nekyindi ekyangangabulya okwamundu eriminya ebimuhambangeneku, ingindibulya ekyindi, efamily eyalhwiremu ngayiriyithi nabanywani abakasibamu ngabasosire bathi kundi kundi hali omubughe owakabugha athi ghunganganeye abanyoni baghu, nayi nganakubwira e- esya nganakubwira nganakubwira ekyaghuli. Neryo ebyu byebulyo bibiri ebyangangabulya ebyangaleka ibambwira omundu ngasosire ethi, emibere yiwe, iyowosi ngoko ali.